<noise> new bur haiy dugu saka mudufu ker new bu haiy dugu saka fu ɗu kera tar dusu anu musha miskirɗa ar nada maigari alu makaranta mayiga kunna kesa hina evi ke chichina tasakik nada sim dufu agari kefe imi ufu anu nuda ma imiri ufu k era furanu amaɗa makekunna du feren kese china kari gu ama da ma miskir da ar asima kesai hada kakada ke china aiyu kud kik mawagulugirna kebur sah evi ke tar dufu unu wagu maya sika zuwa hayi sai karfe kum jan dhir diɓur iaw kullum yebur hay dugu saka fuɗu ker a bur vu anu musha kefe untu ma uu keke imi ma imira ufuh kezuwafe sinyataah ninda. Ma dufuri buuh kefenda akusina dabur hir dufugari lu makaranta ga kuba kefe umi ufu anu muda ma imir a ufu kera franin mayaka udu di furani kele tar ar dufu ɓichi mayakudu dutaah duffuh ɓichi kele hir daraɗa kefara saa mayibur saa dabur haida mai la dil siku maila dil siku yibur isu udi mayaga kunna kesasahina ivi miskirɗa ar asibu makaranta kesa chinanda karinda mawagu ana kebura sahna ivi ketar dufu unu wagu kehirale anu muɗa ar kadiɗa ar mawaguda na jima jima keburahir daraɗa kebura saa kesaa harr ki saka sisu asai na, saka sisu asaiha ki naisa kidu iju kinai sikar kamu sha kiɗa maya kudu disikari kina lum. <noise>